Kerja yang jang gena sebenarnya sema ua, angge sorai tergantung ngone na pikiran bato, kalu misalnya ngone karja nena se ngone na bos mengerti ngone, ngone na dagilom karja maku mengerti maka karja gena akan jang. menurut ngori karja yang gena tegena